Gne fomba hagnamboarako sakafo sy misy hena voalanjalanja nefa misy izay ilainy gne e sakafo rehetra: ohatra magnano legioma maro isakarazany aho, aniko maro loky zasy izy amignao, da amzay, da avy eo asiako desera, asiako fruit amignao.